Ho toyɛ nɛ mɛ sa ho baba'uwa mu'a mɛdevere yamu mɛdeve o oya we we beza a'o ji o warimisɛn za o warimisɛn a'o ɲana o ma'o ho tonu so bon in da bira hobe wosina abe wa yawe ji warimisɛn a jɛra wa te a jɛra wa bobona mɛ mu'a benɛ in yawe wemu ziste an ji cɛrosunu a bira lo mu be wosina mu bɛ'a mu mu be bɛ wosina ma bun